स्विट्जरलैंड के तीन आधिकारिक भाषा हावयं- जर्मन, फ्रेंच, अउ इतालवी। स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न हवय। स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर म ज्यूरिख, जिनेवा, बासेल, इंटरलाकेन, लुसाने, अउ लुत्सरन सामिल हे। स्विट्जरलैंड म घड़ी, पनीर, अउ चॉकलेट बहुत लोकप्रिय हावय।